ཁལ་སེ་ནག་ལོ་ཁོ་ཀཔ་ཨོ་དམ་ཐོད་པོ་དེ་སེམས་འཆིམ་བཅུ་ཕྱ་ལེགས་ཐང་ཕོ་དེ་ང་ལབ་ཤ་ཨིན་སེ་ན་ཁོང་སེ་ཁ་མེ་ཆེ་དེ་ན་ལོ་ཁབ་ཕ་དོ། ཁོང་ཁ་ཞེ་མེ་ཆེ་དེ་ཁ་ཏམས་ཧེ། སེམས་ཅན་སེ་མེ་ཆེ་མང་དུ་ནལ་ཁོང་ཧཔོ་ཐང་སེམས་ཅན་ཆུ་ན་བཀལ་བསྟགས་བྱ་གསུ་མ་ཁ་ཏམ་ཤ་དོ་ཡོད་བྱ་འཆམ་ཚར་བཞག་ཨིན། དཱ་ལེ་ནག་ཁེ་ཁོང་སེམས་ཅན་ཆུ་ལོ་རོ་ཁབ་ཕ་ཤ་ཨིན་སེ་ན་དེ་ཁོང་ལོ་རོ་ཁབ་ཕ་དྨན་ཏུ་ཡིན་དུ་འདུ་རོ་ཕ་ཤ་འིན། ཁོང་ན་ཏེ་ཤེ་ཁམ་ཧེ་ན་མང་ཁང་ནང་སྤེོ་བཀལ་བསྒྲགས་ལ་དག་བྱ་ཁྱད་ཤ་ཨིན། ཡང་ན་ནག་རོ་བཤེགས་ན་གཡིམ་ནང་ལོ་མྱ་ཡི་ཤ་ཨིན།